Sigurohu të mos i ruash afër qepëve, pse patatet dhe qepët prodhojnë gazra që përshpejtojnë prishjen. Një qese letre ose një kuti e hapur janë ideale për të siguruar qarkullimin e ajrit.